Sool in nda ga̱pe hen nɗe tong rang yi nɗa̱a̱n tyak na̱, tong ɓoot ga̱pa̱ hen tyak pya, tyakpya nna̱, hen zem dega̱n mhomkes, hen zem dega̱n shin bi ga̱mai, hen zem dega, shin bi ga̱pe naan man hen da̱ ga̱yil dega̱n shin a nnie kobo ga̱wan hen, a bi ga̱sa ta̱ hen hen nɗe nong rang yi sool abi ga̱pe tong sa hen nɗa̱a̱n tyakpya, nnie ga̱pe a zem na̱ ta hen la ga̱ sool, dip ma̱ ga̱pe jap muop, muop ɓat ga̱ kwat kek muop mpe bishie ba, hen nong muen da̱ kwat kek muop, dip ma̱ ga̱pe kuma mmuop kaat la nɗe nkek muop, hen nong yong muop, hen tong puanang kek muop dip nɗa̱a̱n weel hok, dip ma̱ ga̱pe kuma kuma muop zem sa̱ntiem nɗa̱a̱n maar, hen nong sarap bi ga̱pe muop tong ɗie nɗa̱a̱n maar hok, ɗe muop ga̱la̱ yi, de bi nkong gala ka yi de de muop ga̱kat sa̱ yi ga̱pe muop tong sa̱ yi nda̱ ma̱gurum muop dip a bi ga̱pe hen zem ta̱ ga̱yi; hen la shin sool a zem na̱ ta̱ ga̱ hen la sarap bi shie feer ma hen la na ma̱ gape ga̱pe muop ga̱ waar muop ka̱a̱t ga̱ muen mpe ga̱tong muen muop, ko la a muut la taa ta̱, ko la a bi tyakpya ho, ko la ga̱nong hok ho, hen kut hen yi Muan ga̱waar muop ga̱ muen nni, a bi ga̱pe hen zem ta̱ de ga̱shin ga̱yil kat naan la pa̱ hen koom hok, a la hen la man ga̱pe hen tong shin kobo ade ga̱ba da̱ tep yit ga̱mai tsa naan ga̱pa̱ hen kobo hok, hen la man ga̱pe hen tong shin kobo, a dega̱ nin mmuop ga̱pe muop ga̱ shuulka mou tsa naan ga̱pa̱ hen kobo hok, hen la man ga̱pe hen tong shin sool a dega̱ ba da̱ kwal sool hok lang nni de hen nin yi ga̱pe hen ganda bi mou, ga̱mai nlong nong gok yi, tong muarap, ga̱mai nlong tong zem sa̱ yi dega̱ ɗe muop ga̱kat yi, hen ga̱sool hok dega̱n sarap pa̱ muop hen nem toh a bi tyakpya nna ta̱ mou, tyak na̱ pya laai abi ga̱oe hen zem ta̱ dega̱ ɗe hen shin sool yi de mou, ama tyak na pya tyak na̱ tong pya kat naan la eep wakaam nhen, hen la kat kobo hen la kat sool ga̱bi ma̱ ga̱pe muop da̱ sa̱ ma̱ moos ga̱pe hen la kelleng muop wul ga̱yil